Mexico omwabasungu mweyo <hesitation> nabu banzire ebyalya ebyowene, wukabya wamahika yo wanganalya <hesitation> banzire enkoko, banzire enyama, banzire nembunu bakalyayu, neryu byawukakolha wukahamba enyama eyo enkoko eyo iwasaranga mwesyahuzi, iwasaranga mwesyahuzi, iwathekamo ekyithunguru, iwathekamo ekyinyanya, iwathekamo ekyithunguru kyekyithi kyibisi ne kyomusasi, iwabitsumba. Wukabya wabiribitsumba, iwa- iwabitsumbirako no mutsele, ebalya ebyo babyanzire, bakalya ebyumire bisa bisa. <hesitation> wanginahamba nomugati wukathekako nenani namayoneza nawu banzirewo kutsibu. Bakalirawo okwamigati, wukahamba omugati iwathekako enkoko iwatheka okwankoko omwakati omo neryu iwafunyawo iwakuningirawu neryu iwalyawu. Wanginakalhirirawu bakabirya kutsibu.